Accita hakku giɗo am, mi koɗo no kure no ɗo mi annda sire nden. <noise> Toy mikebay noko to habbimi be woni? Toy mikebay mi nokko to habbinibe latibe e rena leydi, toy wuro mabbe woni ngam mi yara hore am mi anndina hore am. Min mi koɗo sire mi annda no labi dum mi annda ɗun sirenden mi annda, wala fu to anndumi. <noise> mi yiɗi ballaɗo tindinayan toy ngiyatam mi wuro habbinibe woni, toy dondombe woni ɗansandajo toy be ngoni. <noise> mi yidi anndinonyan nokku gammi yara hore am mi anndina hore am. ngam to goɗɗun wari waɗi fu mi wiay raɗɗn gujjo wari. be annadana a gareki am <hesitation> miyetti